Қалам — ин асбоби оддӣ барои навиштан ва расмкашист. Дар дохили қалам як навъи махсуси модда аст, ки онро графит меноманд. Вақте ки мо қаламро ба рӯи қоғаз мегузорем, менависем ё мекашем, графит аз қалам мебарояд ва рӯи қоғаз меафтад. Қалам, бо рангҳои моеъ кор мекунад,